fyrir hátíðina við segjum frá hundi sem var klónaður og fáum Krakkasvarið frá grunnskólanum í Vestmannaeyjum ég heiti Vaka og nú verða sagðar

á mánudaginn en það er mjög vinsæl fjölskylduskemmtun í Breiðholti þar var margt hrollvekjandi í boði eins og draugahús og sumir alls ekkert svo hræðilegir ég er sumir eru löngu búnir að ákveða búning en aðrir eru bara með of margar góðar hugmyndir er erfitt að ákveða sig frekar erfitt þetta breytist á hálftíma fresti hvað ætlarðu að vera núna

bara krakkar sem eru spenntir fyrir hrekkjavökunni og ekki klæðast allir búningum sífellt fleiri kaupa grasker til að skera út í og setja við húsin sín í ár voru næstum sjötíu tonn vandaður búningur skipti krakkana reyndar aðeins meira máli

setti svip sinn á Bessastaði þegar Ólafur Ragnar var forseti á föstudaginn kom nýr

segist himinlifandi yfir nýja hundinum dýralæknir hér á landi tók erfðaefni úr

í sérstöku

til fyrirtækisins í Bandaríkjunum þar var því komið fyrir í staðgöngumóður tík sem gekk með nýja hvolpinn

ekki séð Samson þessar fyrstu vikur en hún segist eiga von á fleiri myndum af honum þá er komið síðustu viku sem skoraði á Grunnskólann í Vestmannaeyjum við sendum krökkunum spurningu sem tengist svolítið við sendum krökkunum spurningu sem tengist svolítið ég óttast skemmtiferðaskip ég óttast

ásamt eigendum sínum saman í Bandaríkjunum hundarnir voru klæddir í alls kyns hræðilega búninga